anak mude sekarang ini sukanye tuh mainnya gim beda ama anak mude jaman dulu kalo anak mude jaman dulu meh sukanya cerite cerite rakyat yang bersejarah tuh die seneng lah kalo jaman sekarang meh sukanya ape itu maen maen gim online macem-macem deh

Ayé itu sangat menjaga lingkungan kampung aye. Karna kampung ayé tuh sangat nyaman, indah, sejuk. Di situ juga banyak banget warga yang masih guyup. Jadi kalo orang kampung itu, kebanyakan kalo ada apa-apa udah buru-buru aja nih pada dateng. Apalagi kalo lagi kematian mah, udah aja tu nggak disambat juga udah pada penuh dah pada buru-buru ngerubut, pada dateng berbondong-bondong ke rumah.

Menurut ayé sangat penting pendidikan mah, zaman sekarang itu kita harus punya pendidikan minimal SMA déh, sekarang kan enak sekolé itu zaman dulu méh sekolaan langké kalo sekarang sekolaan dimana ajé adé.

Bahasa daerah itu sangat penting karena itu bahasa harian yang saya pake bahasa daerah.

dengan kitè berbicarènyè, ayal-ayal ga keras-keras gitu kadang kan kalo orang kampung kalo bicarè kadangkala, kalo yang gatau tau-taunyè ngomong keras banget, ampè ngotot-ngotot, jadi kalo kite bisa, kitè harus menjaga lingkungan dengan itu, bicaranya, apèlagi sama anak kecil, kitè harus ayal-ayal jangan keras-keras jangan kencèng-kencèng karna kan diè bisa nyontohin sama anak kecil, biar ga kenal mentalnyè.

Kalo ayé tuh lebih seneng jalan ama temen. Kalo kita jalan-jalan ama temen lebih seru. Lebih rame deh enak. Kalo jalan sendiri kan jenuh. Ama temen-temen lebih rame, seru lagi.

kalo ayé tidur jam sembilan..

dengan kita ngadain tujuh belasan agustus.. biar kesenian budaya gitu ngga ilang.. ada tari-tarian, ada lomba makan krupuk, ada lomba balap kêléci, ada juga lomba balap karung.. pokoknya seru dah..

bedênyê sekolah onlén ituh, sama daring kalo onlén itu melalui hp, jadi anak kadangkala banyak yang malês, bèda dengan daring, kalo daring itu tatap muka langsung, jadi anak lebih semangat, lebih efektif.

Dengan kita menanam tanaman di sekitar lingkungan kita, agar lingkungan kita tuh lebih sehat dan bisa melestarikan alam itu dengan baik, menjaga kebersihan, kemudian kita menanam pohonan.

Dengan kita menjaga dan membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan.

Masyarakat dikampung kita itu sangat semangat dalam pertandingan bola apalagi zaman dulu, dulu mèh pemain bola adènyè kan disawèh lapangan karena kan dulu mèh ga adè lapangan tempat khusus lapangan hanya adè di sawèh itu èmak-èmak seneng banget itu kalo tiap sore nonton pertandingan sepak bola antar RT, antar kampung, antar desa. kalo sekarang kan hanya ada tertentu ada di desa jauh paling sewaktu-waktu doang.

Dèngan kita mènabung biar kita bisa liburan ke kota.

Anak muda sekarang itu sama sih memang untuk selalu menjaga bahasa daerahnya. Dia emang kebiasaan memang bicaranya, ya seperti itu logatnya bahasa daerahnya mah. Bahasanya iye.

Pahlawan kita itu Bapak K.H Noor ali, dia seorang tokoh agama, dia seorang pahlawan bangsa, dia orang yang sangat luar biasa. Semangatnya tinggi dan dia bisa dengan ilmunya itu sehingga dia bisa menaklukan para penjajah.

"Kayak bahasa gaul gitu ""Uy! mau ke mana tuh?"" Nah itu kan bahasa yang jaman sekarang tuh, bahasa keren. Kalo dulu kan gak bègitu bahasanya. Sekarang pèngèn bahasanya yang gaul gitu ""Woi! mau ke mana tuh?"""

Dengan kita selalu mengajarkan kepada peserta didik agar kita dapat melestarikan atau ngejaga bahasa daerah kite, karena itu penting banget apalagi zaman sekarang jangan sampai tuh bahasa daerah kita tuh hilang kita harus bener-bener menjaganya itukan ciri khas kita

Saya sangat bangga dengan menjadi masyarakat bangsa Indonesia yang sekarang alhamdulillah sudah sangat luar biasa menjadi negara kesatuan Indonesia. Karna kalau denger cerita jaman dulu, waktu nenek moyang kita masih ada, itu ceritanya sangat, sangat kasian banget. Jaman dulu tuh susah banget, apalagi pada waktu dijajah. Pada waktu jaman Belanda itu, banyak sekali orang yang nggak pada makan, lari-larian ketakutan siang malem, nggak bisa tidur. Karna kan dulu sulit banget nggak ada listrik, masih gelap, masih tempatnya juga masih serem, banyak banget pohon-pohonan. Pokoknya ah serem dah. Tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya kemerdekaan Indonesia, saya sangat bersyukur dan bangga jadi rakyat Indonesia.

Ayê péngén liburan ke Arab Saudi, di mana di sono kan sejarah nabi. Saya kèpèngèn bangét silatuhrahmi dan untuk melaksanakan rukun islam yang kêlima, semoga di sana itu saya bisa menjalani ibadah.

Jaman dulu ituh di kampung saya itu ih serem banget, pokoknya serem banget. Banyak sekali, dulu mah terkenalnya itu apalagi siang, siang aja tuh banyak banget memedi. Setan, memedi, ganderuwo ih serem banget. Itu beneran jaman dulu kan di kampung saya tuh banyak banget yang namanya telu. Telu itu serem bisa nyakitin orang.

Pagi itu, saya bangun pagi setelah itu ayé juga beres-beres rumah, kemudian masak, mencuci, kemudian setelah itu saya langsung, biasanya kalo yang anu langsung ke saweh kegiatannya, tuh. Tergatung masing-masing si kegiatanyé ada yang ke sawéh, adé yang nandur. Nah terus sorenya siang Johornyé pulang. setelah itu sorenya istirahat. Nah, pas sorenyé lagi masak lagi tuh kegiatannya namanya ibu rumah tangga tuh kan engga laén kerjaannya masak, nyuci, setelah itu sore-sore yaudéh langsung, deh.

kalo ayé kan lebih sênêngnyê nyanyi nyê, nyanyi kosidahan, bareng èmak-èmak itu, di masjid ta'lim, maen robanê.

Kalo waktu ujan itu, kegiatan semuanya serba salêh, susah dêh. Kita mau keluar aja susah banget karna ujan. Lah ntaran kita keluar. Kita buat anuan juga susah, begimana mau ngadain kegiatan. Kalo yang paling susah tu waktu ujan.

ya wajar aja si adé juga kan yang namenyé manusia ituu kan adé yang tidur nyé malem, adé juga yang tidur yang jam 9 udeh tidur, tergantung dah masing-masing seleranyé karna kan manusia itu kan kité, adé juga, kegiatannya, adé juga yang mungkin ngewarung, ngelayanin warung [ya] yang ngelayanin juga

kalo ayé tuh sangat semangêt ama belajar dari kecil tuh êmang ayé diceritain selalu ingin belajar, karna kalo orang itu kalo belajar tuh pasti bisa kalo ga belajar orang gabisa bagaimana bisa menciptakan cita-citanyê ,dengan belajar insyaallah pasti bisa.

Karena sangat berfungsi untuk karakter kita, dengan membantu karakter dengan moral itu sangat penting, jadi sangat berbentuk untuk dengan diri kita sendiri.